. Efia, kupapa haanunu aśe aḃayudiale mónimusimiġaɭo adianinaefia niñaalo. Naḃaḃa híeḃo, efieku éḃuźole, walaninumbuiġaɭo kúsiale kuha, naxie nángu omiro, dunale éuro, ahaŋunue káriiŋ kuna kúriga naḃãe, mañadianassu monañamessu náne kuġuna kúriġa. Doetami, nawawaŋ, náne waku oḃaan nanauġásies walaġareġen, ñásoo numuiniġataasa, ileruebolay, numuinibuõ búndema. Nañana kiġareġen náĵendo, nanadefia nagiendo nehõõs aḃanaɭẽe. Mañaeɭen, nasĩe. Nimuinini níġaruy, nañadianasĩesĩ, nazza nási mukiśu, náḃe niġareġe, naxoġañie, nahaneseeno. Nimuinoɭẽ, máñaene waku timi źídimi, oḃanaɭẽe, meñeźaeɭe . Kadie kúlonźe aḃayuźipuo, donañanalo násoo abiaamãkelu sís, sírihuyuniġusiale. Karosunañana; máñaġone nana ilimiña baɭee nassu naralo, nana baĵebalune naralo aḃanana defia nálemene naxarendo nánaleḃusoren elimiña. Foinoriŋale forefia, foinoriŋale forefia. Ñonaḃaźipuo nanaźifiayonawayen.